Pi priparari lu risu, s'accumincia cu fari lu suffrittu nta na pignata. Pi fari chistu, s’havi a frìjiri un pocu di cipudda cu l’ogghiu. Frìjiri li spezi cu l’ogghiu è na bona soluzioni pi dari chiù sapuri a tuttu. Quannu la cipudda addiventa dorata, s'agghiunci lu risu. Pi còciri lu risu, s’havi ad agghiùnciri a picca a picca lu brodu càudu. Pi chistu è megghiu aviri na pignata di brodu vicinu a chidda dû risu. Si cuntinua accussì, agghiuncennu lu brodu picca a picca, nsinu a quannu li chicchi dû risu sunnu cotti. Pi finiri, s’havi a 'manticari', cioè firriari lu risu cu na sustanza grassa comu ogghiu, burru o furmaggiu.